د تفریح ​​لپاره د څارویو کارول عموما غیر اخلاقي ګڼل کیږي ځکه چې د رنځ، فشار او استحصال احتمال شتون لري. څاروي ډیری وختونه غیر طبیعي ژوند کولو ته اړ ایستل کیږي، د دوی طبیعي چلند رد کیږي، او د انسانانو د تفریح ​​لپاره د ترسره کولو لپاره د سختو روزنیزو میتودونو سره مخ کیږي.